هلّأ عِنّا هوني سؤال عن الأجهزة الإلكترونية. العلِم حلو والتطوّر حلو والعلم أدّملنا كتير إشيا مُريحة للحياة طبعاً كِلّا أجهزة كهرُبائيّة وطبعاً بتحتاج تيّار كهربائي لنشتغل عليا خلّينا نئول مسلاً التّلفزيون، الفيديو، الرّاديو، تليفون <hesitation> الكمبيوتر، الغسّالة، البرّاد، <hesitation> مايكروويف، مكنسة الكهربا، المكواية يعني كلّا- كلّا حياتنا بتعتمد صارت على الأجهزة الكهرُبائيّة، كل شي بدنا نعملو بالحياة بدنا نعوز في كهربا. بدنا نسشور شعرنا بدنا سيشوار، بدنا نكوي تيابنا بدنا مكواية، بدنا نتحمّم بدنا أظان يمشي على الكهربا عشان نسخّن مي، بدنا نطبخ مُمكن يكون عنّا غاز كهربائي، بدنا نسخّن الأكل بدنا مايكروويف نسخّن. بدنا نحفظ الأكل من التّلف بدّو يكون عنّا برّاد. بدنا نستعمل الفيّو. برّاد بدنا نحطلّو كهربا. فا الحياة كلّا صارت تعتمد على الأجهزة الكهرُبائيّة، كل شي حوالينا على الكهربا حتّى التّلفون الخليوي حتّى هو ما عالكهربا بس بدنا نشرجو عالكهربا لنئدر نستعملو، بدنا نضويّ لحتّى لمبة بدّا كهرباء. فا كل حياتنا صارت معتمدة على الأجهزة الكهرُبائيّة.